Eam kora o koamon tsa mandono, mandono tsue tsene vira patate po vaen taim nan kes vaen nom kainana upas ati. Tsan ta ati tsan ta ati va kikiu, ati vavarona, ati va mamadono tsue. Ti vamukai ta gangaga, ti va mukaitai sisimoko tiva mukai ta karaos mukai tiva kikiu mana vavarona mana mamadono tsue eara kora veni peara en hahon eara to vavaen vosonora po kukano poen veri kora. Tata nora tivakikiu, tiva mamandono tsue, ah tiva vavarona naratatanora ataim nan ta kain ti buana vi. Taim na ti buana vi mate kasa, taim ne kaovo mate kas abuar, ean to matekas abua oia tsa taene pemea kaovo po oia vakikiu, oia va mamadono. oia va vavarona ar no tevana. Romana eam o kua mon to vets rovanem otate poti to tsitsiako upas na tson no kabibiras na terovaena ti va karaosto tsetseako ena ppa tate boana vi kan op kora ka rik ka. Taem pio sova mukai, Mukai ta tatena. Kan ta tiva kikiu tiva mamandono tsue, tiva vavarona ka kuka tavore buana veri tsene verete kan opuen. Tiva kikiu tsa kiu veni pa kominiti patsa komiuniti tsue a ma kiu veni pa komiuniti ka tiva kikiu, kiu ene tiva varona tiva vavarona tsa varona kaene pa kominiti patsa kominiti tsiako kaikai arvati or imbi kaene pe kaovo pio pa varona ke kaovo pio tao ene. Tiva mamandono tsue tsa mandono ene po tsue pe kaovo pio kamandono ene po tsue po kua pio a ar no tevana baim a tati va vapaka tsue tiva karaos, tiva tete akuk mana tiva ganganga tsan baim a ta ar nekes tsue kanu a miam e iam o tsikan mon. Tetenem ka vets, upas baima op a tiwi ka tson muan tsun ene patsan tabuar mukai kokomana upas taim nan kes ta nom a paia ti ka peviso upasem po kokomana pean tsue vaveni ene tsa tativi komatopoena pene ge mukai oh. Sova nuts no kora vei ean tsa op a ean tsa opo nan tsan op a buar ka tsiako tsukoraim patsan tsiakowa. Mear tsene tsue vaveni, pavoso, ma vaen peara Voa veni, emam kora tso op ati, ati va kikiu, a kua va vavarona, a-a kua va mamandono tsue. Kape manin eme, ka taim nemam manin tsa sino tarikoeme pe tsinano mene tamano tsue waeme veni, ei, emam to iu noma tse kua piam tae koapemam pavoso kora tenor popoka nor o sinosino. Tenor popoka nor o sinosino wei emam to sino tarikoeme patse kua viti wi tae koamon peman ppovemam to inana vaeme veni oia va kikiu, oia va vavarona, oia va mamandono tsue oia rova kora.